من أفظل المتاحف هي متاحف الفنون والتاريخ، خصوصا إذا كانت تعرظت لأعمال فنية <hesitation> تعرظ لأعمال فنية جديمة جدا، والمعارظ إللي فيها- فيها ثجافات مختلفة، وتعطيك إحساس بقيمة كللل عمل، <hesitation> فرصة وحتى فرصة للتعلم عليه أشياء جديدة عن ماظينا، وإحنا كيف يعني نعتز بهذا الماظي الجميل.